Jetayae yaiparavo yauvaera, erei ipuerevi ñanoima yanderovaiyave yayueama ñamae je, amogue ipise ambueyéyave ani ipuerevi yayumbae guinoi jokua tembiu yave(pausa) opa mbae ñarïrö paravete.